Loong kan ti i tsuan ting a tsanga siam. Hi aniklang pui tshina muntang a tsanga mun pakatakal nan an mang tshina ni. He loong hi alian a tsanga ate tlingin a oma. I tsumi mi pur teile mi pakatem omipani i lek tsuan teina teka a oma ni. Mipani velek tsuan teina loong ang hitu sanghaman nan ten an manga tsua nin. Loong hi alian deo ani tsuan mi an pur tei tsuan mun kata tsunga muntang a vatak na an te mi velam nan te a man tei a ni. Tsuan loong hi mun nuam mun tui tui tui mun lian a ngak pei tsuan turis kal nan te an mang te a tsuan tsumi a tsang tsuan. Pui sa te pu sumdun nan te pun an mang te i ni. Pui sa te pu an <hesitation> tok tsuak te i ni loong mang hi an. Tsuan loong a tsuan hi fim pur a ngai ve tshina. Safety jikete an kul a ngai tshina. Tsuan akal tupu tsuan tsade wa akal tiam a ngai a ni.